Kutaꞌvií ña guārdien nte vi kadɨ kui dáñu ñá né koꞌo ña limu vi ñī ká feevi dóo kunteē dɨkɨn ñá dɨvikutāvi ña guardien nte ñiꞌi traánatraána tutāvi a kakui ña kui káꞌni kutāvi guardien nte ñeꞌe ña kutāvi da ta koó nakuíta kaꞌni ñāmete io kioꞌo vi ñaꞌa ntáiꞌ ña nto.